E nɛ̀ŋjeɛ̀ yèɛùm naŋ ɓɛ̀nɛŋ jèe sɔ̀ngɔ̀ è nyɛnɛŋ maŋ nyìngȧɛ kɔɔ, e bà guùŋ nȧŋ yaà mȧȧŋ mȧȧŋ e jɔɔjɛi, mùŋ jè jɔɔjɛiɛ̀, è kiɛ̀ùm gààŋ, è kiɛ̀ùm maŋ sɛ̀ìŋ, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, ke dìè ɓùɛ, ke dìè ɓùɛ̀ kè gèùm e dùòɛ sùȧ, kè nyɛ̀nɛ̀ùm maŋ nyìngȧ kɔɔ, mùŋ nyɛnɛŋ e diiɛ̀, e diiɛ̀ lɛ è gbìlèìŋ yɛi, è siaŋ, mùŋ gbìlè niìŋ è kiɛ̀ùm kɔɔ nyingè, e ɓìèmaŋjɛ̀wɛ̀ tii, e gèeɛ̀ pɛɛ è nyùɔ̀ìŋ yɛi, e gèeɛ̀ lɛ̀ è siaŋ, mùŋ gbìlè niìŋ è nyɛnɛŋ e kɔɔ mɔ̀ɛ̀ e nyìngȧȧ sùà, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, e tɔ̀ɔɛ̀, e tɔ̀ɔɛ̀ tiŋ pɛɛ è nyɛnɛŋ e kɔɔ mɔ̀ɛ̀ <noise> e nyìngȧȧ sùȧ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kɔɔ gbȧi, weètii mùŋ woȧ mȧȧŋ muŋ jè maŋ nɛ̀ŋje, maŋ nɛ̀ŋje mȧŋ miiŋ mùŋ jè, màŋ nyɛnɛŋ e kɔɔ mɔ̀ɛ̀ è nɔ̀ŋ sùȧ tɛ̀ɛɛ, kɛ̀ mȧŋ nyìngȧȧ sùȧ. <noise>